Piha i ka hauʻoli ke kanakamākua. I loko o ko lākou ola maopopo i ka mea koʻikoʻi a ma laila e loaʻa ai ka hauʻoli a me ka ʻoliʻoli i ke ola.